i mer enn 30 år har han Harald Gaski vært en av de fremste innen samisk forskning. noe av det han er opptatt av er hva språk egentlig kan fortelle oss.

ja.
Harald Gaski.

hei Geir. ja.
vi er i det samiske hjørnet i dag.
i dag er vi i det samiske hjørnet. og i dag har vi besøk av Harald Gaski som er førsteamanuensis i samisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø som også oversetter og forfatter.

han er nomadisk og kan vel si innledningsvis også at Harald har vunnet flere priser for sin forskning. han har f.eks. fått den samiske språkprisen Gollegiella gullspråket som jo er en meget høythengende pris og så har han fått universitetet sin formidlingspris. og i 2015 så ga Universitet i Umeå som er Universitetet i Tromsø sitt vennskaps- og samarbeidsuniversitet på Nordkalotten han en utmerkelse som heter Vaartoes-utmerkelsen.

han blir satt pris på og han er etterspurt i Denver Colorado. vet vi .
okay.
Harald .

og hva er når du når du skal utforske samisk litteratur hva slags sjangre er det da du går til? hva er samisk litteratur?
ja det er et godt spørsmål og det er jo det har jeg altså brukt ganske mye tid på å finne ut av sjøl også for jeg gikk jo altså gjennom den her vanlige norske eller vestlige utdanningsløpet og og og lærte om alle disiplinene og grensene og det der så så og og fulgte jo det så den første læreboka jeg skreiv i samisk litteratur den gikk jo på det samme som altså var var egentlig mer eller mindre en oversettelse av det jeg hadde lært. men så har jeg jo i løpet av årene jeg er antagelig litt litt treg av meg for det tok jo en 20 år før jeg begynte å problematisere ordentlig omkring det der at at de de sjangrene stemmer jo egentlig ikke overens med det som er virkeligheta i samisk litteratur. for der er det altså egentlig bare en fordeling mellom mellom det som er knytta til joik altså og og det blir da den lyriske del og så det som hører til fortellinger som da er den prosadelen. og så har vi jo selvsagt altså etter hvert fått forfattere som skriver rene noveller og rene romaner og sånn men altså, men men samisk litteratur tradisjonelt har altså vært noe noe mye mer noe noe mye videre sånn at de herre begrepene stemmer ikke helt i forhold til virkeligheten. f.eks. altså bare som på samisk altså betyr en bok eller noe som følger et mønster altså så så vottemønster og alle den der type mønster det heter også . og det der tenkte jeg det er jo fantastisk bilde på nettopp det at at noe som følger et mønster det er jo det er ikke bare litteratur det er ikke bare ord og setninger som gjør det. så så synes jeg der allerede i definisjonen av litteratur for er altså litteratur på samisk og men men grunnordet da er som da er både er noe noe skrevet og altså noe som hører.
mønster ja ja .
ja.
for tradisjonelt så er det ikke så mye nedskrevet, eller?
nei nei nei det er veldig lite og og der også er det litt sånn morsomt vi var jo vi har jo liksom lovprist lapologere og alle de der forskerne som kom utenifra og på en måte ville registrere og og i våre øyne utnytte samisk kultur. men altså det det. ja ja som same ja så, men altså men det vi da i hvert fall må anerkjenne dem for er at de skreiv jo ned ting så uten det så ville vi vært mye fattigere med f.eks. den gamle joikepoesien som som jeg har jobba og en god del med også.
men hvor altså joikepoesien hvor hvilket felt av det samiske livet defineres gjennom joiken?

for det var det var jo liksom det var både den som uttrykte kristne eller religion, men altså igjen så så er det for så vidt ikke religion i og så i og for seg men altså men men verdensanskuelse synet på livet altså hvordan hvordan du skal leve som et ordentlig menneske her på jord.

men du skal vi.
ja for at hun Marit også er folklorist .

.vi er opptatt av de verdiene og holdningene som du får presentert. så vi sier jo at sannheten ligger i den menneske verdensanskuelsen ikke sant.
ja ja.
men du har tatt den forskninga videre fra den samiske joiken og den samiske fortellingen til også å arbeide med urfolksmetodologi.
ja.
hva er det?
ja ikke sant ja. ja altså i alle fall først så vil jeg gjerne si at at det var for så vidt en naturlig forlengelse for for før jeg da da blei headhuntet som man sier på nordnorsk til universitetet så så jobba jeg som journalist i i NRK Sapmi eller det hette jo sameradioen. og og der hadde jeg kulturstoffet og først og fremst og og der var det jo oppdaga jeg det var veldig naturlig å å å se på det her altså det det samiske uttrykket i i forbindelse med med med nabofolkene og etter hvert også det at samene ble så aktivt med i urfolksbevegelsen. så så sånn sett så så starta jo for så vidt med kunsten også kunst og politikk og. og og så når jeg da begynte å jobbe med samisk litteratur så så jeg jo mange paralleller til indiansk litteratur som jeg hadde lest litt før så så det var jo naturlig å utvide det å prøve å finne noen felles referansepunkter og sånn. og fikk jo etterhvert også kollegaer først og fremst i USA og og og diskuterte med dem altså sånn ulike måter å tilnærme seg den litteraturen på og ulike måter å forstå den og tolke den.

så så så ut ifra det så så tenkte jeg ja, men da må man jo gå tilbake til språket det samiske språk og se hva hva slags vurderingskriterier har vi der. så så da begynte jeg å jobbe med det og liksom også jeg hadde jo for så vidt tolka samisk litteratur mente jeg ut ifra samisk forståelse, men men altså men likevel innafor en sånn der veldig etablert vitenskapstenkning. så så vokste jo denne her bevegelsen fram. den har jo hett litt ulike ting. nå nå heter den da eller urfolksmetodologi som jeg da heller ikke vet om er så fantastisk godt navn at for det vi diskuterer det her hva som hva som ville være dekkende for det. men altså men det det er jo bare det at det det man da prøver man å å gå ut ifra den lokale forståelsen og bruker da kunst til det som da defineres som kunst- og kulturuttrykk og og altså at å se hvordan det har blitt forstått. og og så da i neste omgang gjerne sammenligne den med det som som som altså er innafor den etablerte vitenskapen, men også i den der sammenligninga så er det jo artig å se på hvordan andre urfolk gjør det med omtrent likedanne tradisjoner så. og så det har så så jeg jobba veldig lenge praktisk med det, men men men jeg starta jo altså med teori når jeg kom på universitetet så hadde jeg en lang lang lang tid med å applisere det og bruke det i praksis også. så nå er er jeg på tur tilbake til teorien så så nå er det veldig morsomt å skrive det her teoretisk også omkring akkurat det her så ja.
men du har sagt i du har en artikkel som som ikke ikke er helt fersk og ny, men som som har en en tittel som alltid er fersk og ny i mine ører.

er det et spørsmål du stiller deg? hva slags syn har samene på språk?
ja og enda videre altså hva det altså hva hva innebærer det altså hva når man bruker samisk og og det og det er jo nettopp det som er det spennende og og og altså fordi jeg jo har jo samisk som morsmål og farsmål og og er liksom vokst opp med det og studert det sjøl også sånn at at.

så og og det er der jeg da igjen altså jeg gikk tilbake til noen barndomsminner med hvordan min onkel lærte meg å sette opp rypesnarer og og og det var jo for så vidt en sånn han han lærte meg jo det, men altså det han gjorde var han fortalte utrolig mange historier mens han holdt på med det. som som da som jeg den gang synes var litt sånn forstyrrende for at nei men jeg må jo lære det her så vent nå med de historiene men men men det var poenget var jo selvsagt sånn som jeg har analysert det etterpå han rakk jo å dø før jeg klarte å finne ut i mitt hode hva hva han egentlig gjorde. men men jeg tror nemlig de derre historiene som fulgte med det var jo om folk som da hadde mislyktes først og fremst og som altså som ikke hadde sånn derre gjort ting ordentlig og f.eks. det å sette opp en rypesnare at det må gjøres det må gjøres veldig presist hvis du skal få noe i den fange noe. og og han seier jo altså for jeg husker den historien om om om en som da ikke ikke hadde gjort det riktig og dessuten gikk seg vill og holdt på egentlig å omkomme på fjellet så liksom så så jeg spurte jo ja hva hva har det med meg å gjøre og så og ja og dem svarte jo aldri direkte, det var liksom sånn der ja ja men det vil du nå oppdage. og og og det har jeg tror jeg oppdaga at nettopp det der det at at du finner at språket er så knytta til til hverdagsaktiviteter at egentlig så så lærer du veldig mye gjennom det.

så så det morsomme var nå jeg skreiv den artikkelen at at da kom jo nettopp den der det barndomsminnet fram når jeg skulle skrive om om språk og. og og og nettopp det at språk er jo noe som du kan bruke til å fange med og det er noe du kan fanges av og fanges i så så nettopp det at språk er en snare det det er jo en metafor og og og men samtidig er det jo også noe mye mer enn det, men altså. men det er sånn at jeg har den praktiske sida det er litt sånn derre Wittgenstein også over det at den har jo altså at at den teori teoretiske og og praktiske sida har virkelig med hverandre å gjøre.
men akkurat tilbake til dette med med.

det er jo en en sånn veldig mange kjenner til deg, men også fordi du har vært oversetter og tolker av tør jeg å si Sapmis største kunstneriske personlige til nu Nils Aslak Valkeapaa eller Aillohas som han også kalles. kan du kan du gi oss noen få ord om Aillohas?
ja han som du sier så var han jo jeg er enig i det at i alle fall til nå så er han den største og og også nettopp i det der at han . han forente jo altså han vi sier han var multikunstner og altså sånn multimedia artist, men men altså for han så så var jo de her sjangrene de de eksisterte jo for så vidt ikke og jeg husker jeg spurte ham en gang om ja hva som kommer først da er det dikt eller er det ideen til et maleri eller er det en joik? og så sier han nei så ofte så kommer dem samtidig eller altså det ene avføder det andre, men altså han vet ikke hva hvor den første ideen kom sånn at så altså så derfor ble det veldig naturlig for han å å å både skrive dikt, lage joik og og og male og og også gjøre andre ting men altså men i alle fall de tre sjangrene.

så altså så det så det var jo noe av det som som var spesielt med han, men men samtidig så er det jo det der med at han var også så godt forankret i tradisjonen at han han kunne jo utrolig masse av samisk kulturhistorie men alt det han gjorde ble jo likevel nyskapende i forhold til det. så altså så på en måte vet du det der med å levendegjøre og bruke på helt nye måter den den tradisjonen som han innehadde.
hvordan var det oversette hans dikt?
ja det var jo det ble jo etterhvert en lek for vi ble jo også ble jo også venner og godt kjente så så for jeg sier jo som en vitenskapsmann og oversetter for oversettere har jo også sin egen stolthet så vi vi sier liksom at alt er mulig å oversette og og og det sier han at ja det skal vi nå sjekke og se på. så så så i hver nye bok som han laga etter etter den her første Vindens veier eller Ruoktu vaimmus som da er altså de tre første bøkene satt sammen til en ny så så plasserte han altså nå en ut utfordring der med et dikt da som skulle være nesten umulig å oversette. som f.eks. i Beaivi, ahcazan den som han da vant Nordisk råds litteraturpris for så har du jo den reinflokken dikt nummer tohundreogsyttito og altså det hele diktet består av ulike termer for rein altså rein det fins jo en par 100 uttrykk for rein ut fra utseende, alder, kjønn og hvordan hornene står og alt sånn der. så så det hadde han brukt samtidig med med sånn derre onomatopoetiske ord for for flyttelyder og sånn så altså så det var veldig tydelig for en med med inngående kjennskap til samisk reindrift og og samisk språk og begrep begreper at at det er en reinflokk som er på vandring.

altså i i i forbindelse med med det diktet som det hører til og så fikk jo bekymra oppringing ifra eksamenskontoret du, den teksten du har sendt det er ingen tekst.

men hvordan løste du den utfordringen der?
nei altså den det det det var vi det ville jo vært mulig å oversette og det var det vi hadde en lang og spennende diskusjon både i den oversettergruppa og også med Nils Aslak for for altså diktet er totalt på sju eller åtte sider.

men problemet er at da ville diktet blitt 15 eller 16 sider fordi du har ett ord og ett uttrykk på samisk, men så må du jo bruke fler flere ord på norsk for å beskrive det og det kunne vi altså gjort så jeg sier jo til Nils Aslak du skulle bare latt meg gjøre det for at da hadde jo da hadde jo reinflokken blitt større.

ja eller ja det kan du si, altså tre hoved og så har du også.
ja det for at det er nord-, sør- og lulesamisk og så har du?
ume og pite også i i Norge og så har altså totalt har vi jo ti for at og det er liksom litt morsom nå at alle alle tre landene altså Norge, Sverige, Finland og også Russland for så vidt har har tre hoveddialekter sånn at til sammen så er det liksom det derre tretallet som går igjen litt sånn derre fra historier også.
ja og hvordan er status i dag på de språkene?

jo jo det er jo også den som er den største gruppa altså den som jeg tror ca. jeg ville vel si 80% av de som snakker samisk snakker nord-samisk så men altså men det betyr jo ikke at det ikke er kulturelle verdier i de andre og det er jo nettopp det det det fantastiske med samisk er jo altså når vi da snakker om spesialuttrykk så f.eks. så . bare som en digresjon så har jo nordsamisk ca. 60 ulike verb for det å gå altså ulike måter å gå på mens sør-samisk som det her snakkes ca. 500 mennesker i Norge kanskje maksimum fem hundre, men de har altså 80 så altså det er ikke det er ikke antall antall språkbrukere som er det avgjørende så det er sånn. nei så det.
men vi sier jo at man man er så redd for det biologiske mangfoldet det er vi enige om i verden at vi må sikre det biologiske mangfoldet fire til 6% av artene er er er trua.

ja.
er det hva er risikoene og hva er truslene mot samisk i dag?

så altså hvis det sitter to samer eller tre samer sammen å prater og så kommer det en ikke-samisk språklig til så slår man jo umiddelbart over og til norsk eller til det språket som da den som gjesten kan. og og det er jo selvsagt høflig, men samtidig så så i i den minoritetssituasjonen som samene er i så så opplever vi jo det der daglig sånn at egentlig f.eks. på utesteder og også så blir jo altså det er bare norsk som man blir ender opp med å snakke så. så altså så men ellers er det jo altså hele den herre lange fornorskingstida som da virkelig nå først slår ut selv om den da offisielt tok slutt på seksti-tallet så så er det jo de de generasjonene etter det da som ikke formidla språket videre til sine barn og. og og altså da da får du altså det derre altså det mellomleddet som da mista språket og som nå prøver å ta det igjen gjennom sine barn og barnebarn gjennom skole og barnehager. og sånn veldig stor aktivitet på det språklige området, men men men det er jo små miljøer og og midlene blir ser ut til å bli bare mindre og mindre til språktiltak så.
men altså. en ung mann vokser opp i tana lærer ikke joik, men har både far- og morsmålet er samisk og velger å studere samisk. eller bli å bli litteraturviter hvordan kom inspirasjon til det på?
ja det nei jeg skulle jo . ja det har jeg for så vidt aldri fortalt men jeg skulle jo bare gjøre et stopp i Tromsø og studere samisk for jeg hadde lyst til å til å bli flinkere å skrive det for at jeg hadde jo hadde jo ikke noe samisk i skolen men så så kunne jo snakke det og så hadde lært meg å lese det men altså men i alle fall for å kunne lære noe mer grammatikk så.

også hadde jeg jo også en fantastisk lærer i Nils Jernsletten som da var utrolig flink å bruke alle kaffepauser til til den derre den indirekte samiske kommunikasjonen og liksom å snakke om andre ting som var spennende og lage gode historier om om tidligere forskere og alt sånn der så altså så hele fagfeltet ble utrolig spennende. og og altså og og igjen på den samiske måten han sier jo ikke at du må komme til du må studere så så så jeg dro jo etter å ha tatt samisk mellomfag og jobba som journalist et par år. også da i mellomtida og så hadde jo Nils jobba i det skjulte med og sagt at ja, men vi må etablere samisk litteratur som fag også eller altså vi må gjøre som de andre fagene dette kan ikke bare være språk det liksom. og jeg har en person som virkelig passer inn i den stillinga så så da så så sånn endte jeg opp der da og liksom at og som vi var inne på så så ble det jo litteratur fordi at det var det jeg var henta inn for å bygge opp, men altså men egentlig min stilling har jo for så vidt vært stilling i samisk kultur og forståelse og hva som er.
så det han han hadde et språk å fange deg i?
ja det stemmer ja ja okay.

og jeg har vel jeg er 33 år og er fra en generasjon der hvor det har vært helt okay. hva skjer i neste generasjon for ?

og og det bør det jo for så vidt altså jeg synes jo egentlig alle i Norge burde lære noe om samisk og jeg synes jo det er en skam for nasjonen at altså lærebøkene er så elendige på det samiske innholdet så. så altså så der der har jeg jo slåss enn kamp som er jo ikke ferdig enda men altså men jeg jeg har i hvert fall ikke lykkes så langt for jeg har prøvd hele tida å argumentere overfor skolemyndighetene om om det altså at. og også behovet for å ha samisk i læreboka for ofte altså når det når det da er norske så låner de fra tidligere bøker også blir det liksom det man legger vekt på er nemlig den samiske motstanden mot alt.

så altså sånn at den derre den rikheten i samisk kultur som det det kommer aldri fram det altså det som er spenninga i det samiske så derfor så tar det litt tid før det kommer inn i skoleverket at og at liksom at ikke-samer også begynner å bli mer interessert i det.
det syns jeg er et veldig viktig poeng sånn avslutningsvis så er det jo veldig viktig det du poengterer at konflikt er valgt i veldig mange sammenhenger som det punktet man formidler rundt eller til andre med altså du nevnte Altasaken, Kautokeinoopprøret.

når et fotballag er ute på banen så er dem det laget da vil dem vinne ikke sant, Polarstjernen vil vinne i Vadsø dem vil ikke det er ikke noe tull her.

så hvordan hvordan får vi opp disse kontaktsonene og viser at veldig mye godt samliv har vært med på å bygge fabelaktige Sapmi?
ja, det det er jo det som blir utfordringa og altså det kan når du sier liksom det gode samlivet så kan man jo for så vidt også tenke på altså det finnes jo veldig mange sånn kryss kryss etniske ekteskap òg altså der samer har gifta seg med andre og andre har giftet seg med samer. og altså men å å men likevel så har da samisken veldig ofte overlevd og altså til til da den derre fornorskingsperioden altså under påvirkning av den, men men i alle fall at at det samiske må jo ha hatt en verdi for samer fordi at man har holdt på det. og og og bare å prøve å finne ut av det ville jo være noe sånn kjempespennende for utgangspunkt og og kanskje da også forene det med språk at det det må jo være verdier i språket som gjør at folk ikke gir gir opp. altså tenk vi har levd i i intim nærkontakt med med den norske majoriteten altså i Norge i i i et par 1000 år eller altså hele hele hele den tida som samer har eksistert, men altså likevel så har da den minoriteten klart å holde på kulturen sin og språket sitt. så så så det må jo også bety noe så altså så bare det hvis man snur spørsmålstillinga altså ikke det at hvorfor er samer i mot det her men altså men hva har samisk å tilby så tror jeg egentlig man kan.

kjære lytter hvis du synes dette var interessant og har lyst til å lese mer kan du nu gå inn på UiT punktum N O skråstrek femti, følg oss gjerne på Facebook under navnet Observatoriepodkast, og husk at du kan abonnere på oss å laste ned episodene på iTunes og Soundcloud.